ⴰⵀⴷⴰⴼ ⴰⵀⴷⴰⴼ ⴰⵀⴷⴰⴼ ⵡⵢⵡⵎⵡⵙ ⵏⵏⵟⴰⵇ ⵎⴹⵢⵟ. ⴷⵡⵟ ⴰⵍⵎⴹⵔⵢⵟⵢⵏ ⵡⴰⵍⴰⵍⵡ ⴰⵍⵇⴰⵔⴹ. ⴰⵀⴷⴰⴼ ⴰⵀⴷⴰⴼ ⴰⵀⴷⴰⴼ ⵡⵏⵟⴰⵇ ⵎⴹⵢⵟ. ⴼⵡⵍⴰ ⵔⴹⵢ ⴷⴼⵢⵏ ⴰⵍⵎⴷⴰ ⵍⵙⵡⵍⵀⵢⵏ ⴰⵙⵜⵎⵀⴰⵄ. ⵜⴼⵀⵢ ⴰⵍⵎⴷⴰ ⵍⵙⵜⵎⵀⴰⵄ ⵎⵏⵀⴰⵢ. ⵇⴷⵡⵔ ⵍⵙⵍⴰ ⴰⴱⵢ ⵇⵡⵔ ⵡⴷⵙⵢⵏ ⴰⵙⵜⵎⵀⴰⵄ.